Magnamamy haninanahy aminà tantely alongany tegna tiako satria <hesitation> tantely alongany izy anh efa hoe sady mamy haninanao no mitondra vitamine hafa koa i tantely igny fa sy lay haninanao foagna no mitondra vitamine rehefa hohaninao.